Bara to natanata vavaha mirori o toa bona ma vahito riori. Bean va ann e toa, ean pa vasus bono sign to kahi paku kinoman e, ean na tapana nom a kuri man ge ean na vadadao nao nome ge have. mehaha vuri ean na vadadao koa no nome bean gono ama vua rais ean pa vadadao minori bari bean vaku batanom o vua raic teo kasuana to kahi lara ma riovi boria ore pa ma ann bona a taba`an bono vua rais. A taba`an bona vua rais be toa kahi tara bona ore pa noma ore pa ma ann bona. Memahu vuvi me bean dema o taba to dao riori bono pehuva, bean vati bata koa nom e, eve to kahi tara rakaha mana e toa ore pa ma ann bona. E toa me na nata komana mana bean tapana tea tauravi kahi nomau ore pa ma hovo tea inu teve, e toa na nata nana tea tavainana bona inu teve. E toa me na nata nana tea tarainana bene teie teve suku venei de dadao nao bene toa e toa vaevuru ei. Ama vapipino va tea tapana ge tea vadadao ge tea tabae eve ore pa noma. E toa na ante nana tea noma ore pa ma tara bona aba to vahito ninana bona. Me e toa - e toa a peha animal a konakona rakaha. E toa me bero vuri eara na paku rara e toa mene ann. Bean nn vamata rakaha nom e toa, e toa me a si nata rakaha, bero taem me e toa na tei minana bono heve, e toa a heveheve rakaha, be heve heve ore pa asun arara, ore pa topitopi arara. Evehe toa kou na mata komana nana be tei tea inu teve suku venei, are no va ann re, be nata nikavan e toa pahita na arau koa nikanomaivan suku bona rais ge a oveve to kukuhi toman, ean pa vatare ne bona, e toa noma vaevuru bean vadadao ne, ore pa noma, ore ma ann bona taba to kahi ma ann ne, o pehura topa de kimau an e, o vua rice or tabae me a suma to kahi kukuhiivan ean pa de kime bene toa ean repa va an e bene toa. E toa a mata, bero a tavan tenam me na kikira to rori teo island - na kikira rori bono toa teo island, e toa me, be koa kahi tei tea inu teve. Ore pa mata tabae ama bero toa beori nao na, e kahi to kotokoto bata rinana bono rinana toa- e kahi na kotokoto vaha bata vinana bono toa.